Italiya madaniyatidan nimadir aytadigan bo'lsam. Italiyaliklar <hesitation> pitsasi bilan va spagettisi bilan judayam mashhur hisoblanadi. Va turistlar qachonki Italiyaga borganida Italiyaning pitsasidan va Italiyaning Rim shahrinidagi Kolizeyni ko'rmasdan ketishmaydi.